Tləra nda yo məra, nachangə yo ɗləɗləba anə hgulisha’ tlərə malon kur yo məra yayo ngati məsəɗakur ana tləra nga yo mərə nga ngam yo ngati məsəɗakkur ma eo mai ka ngulisha’a ndoo dati naya ngə amanda yo dlədləba tənda kuma ngulisga’a o ngati məsəda. Kakur naya eo təla yo dlədləba tənda ənɗa gyar ngya yo ɗləɗləbə tənɗa kuma yo mbəɗiya nɗa kera nda aka sənda a biya ma nɗo vala nɗa aku ngyakəngya kənɗa nachanga gwa’ati yo <hesitation> yo ngati məsəɗa kəkur ana dlə dlə b pa’a, ənghəu dəla lumi nda yo hinya nə nji ko nya nə nji da cha nga, dlədləbə ne ngulisha’a mənakə cha gagadar ngam na changa o batliya ngyakə ngyat ngulisha. a abiyamma nda nanda na’a ma’a ndo mbərsa kva nɗo uya nəkənda bə sər səmə kwa ko mɓədiya nyi kəa ngulisha’a, bada chul sərmi cha nya macha ada maləm wa to a vanya səɗa məno nau uya aku nggakə ngya kəmən wa ko bada njingə kwa mərə tlərə aki ashibiti nga, ko bada amani cha dəhə papatu, maləm ngə a dlədləbətənda nachangə ja, yoi malənkuru ngam yo dlədləbətəmyi nə ngulisha’a yo mɓədiya nda kəra nda, nanda ma’a tsə’u ndo dlədləbati ya o da ka lakur səmə sər səmə nənda.